Lekin sizga idealar kerakligini aytdingiz. Buning uchun siz albatta biror davlatga sayohatga chiqishingizni tavsiya qilaman. Shunda siz ko’proq ko’nikmalarga va tajribalarga ega bo’lib qaytasiz. Va bu albatta sizga yangi idealarni beradi deb o’ylayman.